Doo doo mkuebee kpa pya nee e ba dora kor nadum a yiinor a taah m ziì kue bee nee m ziì kue bee nor nate nate bee nor nee a bee ì aaboro leelee sor i bee lepya nwìì bea ì aaboro leelee sa doo kormɛ yebe sor ì so tɔ̃kpa mnyegìa bu nor kor yebe na tɔ̃kpa tɔ̃kpa pya nunì m ɛvɛ logor nu a kor mɛ ba kpo í loo kpugi e kor ì kpe kpugi bee doo yebe nu a borloo a do a doo kor <noise> sor ì aakèn nu a lu maa bura kormɛ te naa baloo leelee na bee le loo sor baye kìì nage kèm dorna nee eyereba mɛ ne bu na dum nor dam alì sìra eloo alu nee alu nee a nee a doba nee lo ole yɛkpaa yebe dɛɛ o yɛ le kpaa logor dɛɛ a naa nee a doba nade ɛrɛ dɛɛ nu nee a tɔge kèn a doo nu doo naa kor a nee kor ããkèn doo nu ama su loo tere kèm sa doo nu aba sor oyele kpaa ɛrɛ ba sor a ye le kpaa ɛrɛ nor <noise> kèn a suloo do manu doo sua aloo lo daa nu o bara o ziì yere kor a doo nu ane e nee m dap ìbere e nor nu a dora mɛ ne a do ado nee because borloo kor ɛreba sor o le yee nee o torn leelee pya nee a yereba a ne dorna nee e naa ìbere naage mɛ nor. Pya naa alì <hesitation> sìra nee egbereda. Pya na migah bee ba lu pya nee ba kor ba yereba tamaba zíì ããkèn doo kor yebe ìì e dap doo nu a borloo adoo lo ba mve a waa doo pya nu ba nee ééh gor aloo ba e kor ane lo sor o dap sua kor nu a borloo doo then lo sì dɛɛ a nate kèn a ne le doo nyɔbee kor doo doo sor alì bee aakèn bee e sor kaana ba su ãã ìì bee kɛɛrɛ kor ààì aara maa eeh egaraba mɛ sor i sua nu ìsua kor mɛ kèn a bee aara doo abee borloo a kor alì egere bee bìa nɔɔ atàh sua nor a borloo adoo adoo nee kor su i yìi ye aara Pya dorna nee ì demawa nor a tiàh ekèn ba wɛɛ aara doo sor ì aakìn so nate ne pya wugah na pya na wugah ne pya nee iì na wugah a lua pya nee a mɛ yereba ne aaloo pya doona nee ma zorgea nage bìa zii zii kèn m kii but nee m dap nee m dap ìbere nor dam alì síra nor kor pya nu a dora kor m dap ɛrɛ a nya-woh even do tɔ̃kpa mɛ dora nage sa ama lo anaale ale mm bee dap doo so eeh nee m dap èbere kor msua kor adora kaana nu bu nadum.